Jadi kalau makanan beras itu bisa digunaian makanan yang dari beras ya itu banyak kegunaannya misalnya lontong, iya kan beras bisa dijadiin lontong tuh bisa dicampur sama oncom kentang wortel nah kan nyajiinye banyak tuh temannya ape tempe goreng ya kan, sambal kacang nah kalau juga bisa beras kita bikin nasi uduk, nasi ulam. nasi uduk biasa tuh pakai santan salam sere nasi ulam nasi ulam itu temannya ya kayak ape kecambah kacang ijo nah. Terus serondeng itu mungkin kalau anak anak zaman sekarang nggak ngerti kali ye nasi ulam, tapi kalau kite itu biasa makan nas ulam tuh kalau misalnya ada sejarahnya kalau nasi ulam tuh kalau di rumah itu hari apa tuh bulan apa biasanya waktu itu bulan ape ye, kalau selalu bikin tuh emak nasi ulam tuh setiap apa gitu pasti ada nasi ulam jadi dia punya ciri khas sendiri nasi ulam tuh kalau di kita tuh,